E dimiŋo niŋ a be i bala, i ňanta taa la jaarali dulaa to i ye a jaara. Wo jaarali dulaa to. a si ke noo le tubaabu jaararoo ti komiŋ a se ke noo nna moofiŋ jaararoo ti, parisiko, booroolu fanaŋ bi jee, hani nna ňiŋ moofiŋ booroolu niŋ i ye dimiŋo jaara a la, a ka tariyaa ka kereyaa. Donku jaararoo i se a ke noo opitaaloo to le komiŋ i se a ke noo moofiŋolu yaa kuwa, mee ka taa a jaara, wo le beteyaata